Kultura e Kinës osht shumë e lashtë, e ka ni historu t'pasun që ka kalu brez pas brezi për mija vjet. E di që e ka shumë me randsi respektin për familjen dhe t'moshuarit. Mandej Kina ka tradita t'forta edhe ushqimi i Kinës apo ushqimi kinez osht shumë i njohun n'botë për shije t'pasuna edhe për erza. Edhe arti, kaligrafia edhe muzika kineze janë t'randsishme në kulturën e tyre.